Alay ny fanalahidy da ampidiry amin'ny lakile, igny amin'izay manosiky ny pêne agnatin'ny toera mety mba ahafahan'ny cylindre mihody ka mamaha ny fanidy. Hôkahôkan'izay zany ny fomba fiasan'ny lakile.